Izaho manokana aloha tsy dia tiako ilay manana namana isan-karazany a rehefa manana namana iray roa telo fara-fahabetsany aho dia izay ny anà no mety aminàako